<hesitation> E famba fanos- fandrahoa sakafo, da raha ohatry ka sakafo malemy avao izy da andrahoy malakilaky avao mahasara anazy da handroy malakilaky evao e tsaranazy fa raha ohatra ka sakafo mahery izy da handroy elaela fa raha ohatra ka sakafo malemy gn'androinao elabe da lasa simba avao koa e vitaminy tokony ho azo aminigny sakafo igny.